فكرة انو نستعمل الحيوانات لمتعة الإنسان دي ما أخلاقية، لكن في حالة ال- <hesitation> حديقة الحيوانات دي أنا شايفة ما مشكلة كبيرة، بالأخص لأنو أنت بتوفر للحيوانات دي بيئة أامن من بيئتها الطبيعية و في نفس الوقت موفر ليها حريتها و بتشبه البيئة الهي قاعدة فيها من الأساس، لكن السيرك دي حالة مختلفة تماما أنا ما شفتها شخصيا، لكن ما أعتقد إنها قريبة نهائي من حديقة الحيوانات.